Fitaovagna madinidiniky tgnàna amina tagnana, carré carré na mety rectangle ka paozinazy. Agnatin'io fitaovagna io misy raha azahoagna mitahiry sary ndraiky malaka sary an'olo. Fitaovagna io mandeha pile. Ave sary azo avy aminazy mety aboaka tsapaigna tagnana amina taratasy.